بنفرض الكتاب شوي- شوي، ونحسب النوع واللون أو حسب الحجم، ممكن نستخدم رفوف ابتعدت أو الصناديق جميلة عشان تكون متركبة، خل نخلي الكتب اللي أكثر استخداما في أماكن جريبة بش نقدر نوصل لها بسهولة، <hesitation> بس.